Nguvi ya boha, ni nguvi ambayo mwiende eri ve boha irina muda mrehe, mwiendira ve boha. Mwairikire vantu votasha, kanibavova sangara ma sangwire. Nungu viboha khanimwi andaire veboha. Nanguvu watakiwa viandaire ve boha uve na kaanda mchuma njoo kifunywa, mukachume njoo kifunywa. Musake ndie ure vantu vosi vatoshe vigute. Musahaheki ndo chomuhera, musaheki mutojo mfundishe vena lufigo aribishana. Kuvena viani kuvena kindichoshere ve boha kabisa ke ku- ku bohe. Naura muntu unjire ve boha arikire ve boha. Maana kane sarilo ve boha kuja na kisira nakaruse ke vera tatu mukunjerevesha, mudosiree basi mwinunika ve boha munywe mcherevire sana ninarekire. Andirive ghanua ghalisire mwijire lakini khananguvu viandaile ve boha. Ba vintu ve boha viagholoka ghabisa. Muka chuma ngoja boghaboko muda wa boha. Mung`ita nusakira iya isebotu. Sakirino etu irivebohera, ve boha. Kanida mruru arikwanyu, khadhamanda ve boha mumuhake hina mukamchore mumusakira vantu veju mchunda. Maana mando makokora kwa ishana rerigina gira sererahisi vintuku. Lazima akashane kikala avana moyo. Wehakala usia viya na boha kwa sabu kuashana kulumana na muntu ambaye simna huhikala ne koloingi daje hatasange tasanzira sangera kanibane vampetu ukosho valumane vuko vana tabia ja tofauti hatufumilile. Sabu susu va langi sawa dakhantono tofauti labda tufuma sehemu tofauti. lakini vingi va domania kabisa kuchana isheria ya kula nani mira javakuna jakumete jisina jivifyanavi sijave sinatofauti sana tu. Lakini kanakushana vana via kwa divumilia shana umjia lakini shana kwana mundu hanamoya kushana ikyere ve bo vi miaka mpaka vanavana. Kumuno msilyaka ni nguvideo yaye boha tena picha kabiasa je vanu ukumbusho kada ni muna. Hivi ndivyo sumo la siavideoo va siavandi mpaka vakaitavideoo. Vena video ya kwejo langa badaye ba vana vako valikula! mwa- nimwani mwanachunga ndoji vana vane vekiendi vituku ni ndoa nika boha, nikae nijana tumelo kabisa. Staluma na bali balinga, luchua tu. Nija nitumelo ukaii katorwa mari yane kabisa. Tujivikanda wa mashangazi vakiandaavo kabweji ukujivika vino bakisa. Kurakai ta viswa ba viswa nutumela wakane mtwe kulola rehuhei. Ghitu nuvisa khaudani ko mwana nalunywani kwa shangazi ulikuli na ku bibi alikuliku visuhudira kwana muvisi adera kwana kwana nikwesenguvi. Tange vinunguvi videbo kabisa jijiandae ni vantu hiyo mpaka mpovisi nijaboha. Lakini sirajoto rushua tu kusujavaboha tu kanu tumelo kaingu vijaboha sana. Kwanza, kareta baa heshima vale vangi vanajoo kusumula kunavideo shana vangi vana va mto msumula. Wakisha mdoko musomo musumla viandae veboha mvedanye kuna nguvu kunumenyu. Kwetete vintu vikukuri wala lazima vuli, lakini kani verahale va votorishi visulukuli vatu vakakeni vanu nguvi vipangile kabisa. Lazima ulwe vintu vyosi vindu vyosi utemeze rovosi vua. Kanu ujokia nda ja bosa na kwa kweli. Nenda juu sana kaba vufumela sijui andairee, lakini kano kupange daka vantu ku muda mfuda mubweke kidulile cha buvile kwasababu kipangilile ve boha. Cha muda mkufi keka vanu kufuacho unani wa maandalizi vukaniche muda mlee basi vafisho maandalizi yacho. Kiukweli harusi ya bwana vanti vale. Vivekere ve boha kuvekane namahuridi eve mare afumue ukani mudi arusi afumuekia mnaweruya tumzoveboha. Basi kavesire ivovo, ivija veboha sana kwakweli, nijambo raromshukuru mulungu sekano fumera mwanako kukujira nakubwengu vijajira. Kwamza kila muntu akakulanga wee ooji nivijilangu kujehala. Aji jaja boha vantu varia, sare yavujabo, vijavapendeza, vijavapanga mpangilio huona kwanza uhovavu atunza. Hunavana huwa vatunzire. Vatunzire vaboha kweli, yaani ya- yabo pangilio ya boha sana. Witi wotera baji kasura aki baji wakimbovi. Aha vanavipangile veboha, vantu vakusimilia kabisa mana ka- su- su tateta beka tudume na shule lazima ukashanee. Cha vea na cha bona nalazima juu ukiruse kunukai ju cha lumanavi vakuwa vere vatatu lazima wee wanze kisakanura haka wawena harata vavea boha. Haka iandaire ora walasumweza tu haki varatembeiya wasikikikola na votoku. Kumbakwa nikiandavi kurukudasi simpia. Tusababu kusadai nguvu nu do shirikiana na vantu na vose vavendu vavesivandu. Niki vantu valakangila vatu vempi vavibohile weboihileka viliboa jire khadusi namapie navampie jibwile mapaka vaka vaka boha jii